Kia <noise> mbia <noise> guiraja vaera mbae tenonde <noise> guinoitako jokua <noise> arakua <noise> ipuerevaera jae <hesitation> <noise> omoroija teko reta tetape oivae <noise> esa mbaetiko guinoi yave ipiarai yave ngara mbae <noise> ipuere oyapo <noise>